Este es como tuwi y je misyu' ta nta mismota'p, ijtyaj diferencia, es como je tuwi tza'mok wijtyajpa, jete mayajpa tzamojmä cuidatzäjkyajpatä, y al cambio je mi'syu jete nta, je mi'syu täjkok ijtyajpati jetij nomas cuidatzäjkyajpa täk, tambien lyimpyatzäjkyajpa por que jetij ka minpa tzuk je tzuk es un desastre y jetij yajyajpa nyujkyajpa je tzuk kyä'spä'yajpa, yyyy tambien tremendota'p por que je mi'syu' kyä'syajpa kasyi y si no 'yapendejatzäkpamij ki'myajpa mäjmä, yajayajpa mij nku'tku, ka ijtu mij mpanhane tiyä, jete tambien yajayajpa, igual je tuwi' tremendota't tambien, por que je tuwita'p jete ka kam mal acostumbratzäjkyajpa igual desastreta'p, jete perjuicio tzäjkyajpa, nyujkyajpa hasta kasyi, kasyi kä'syajpa, depende jutzä ncuidatzäjkyajpa, kam jete desde tzye'äk ak ye'nyajpa y ntzi'yajpamij mala costumbre, despediciom ntzi'yajpa jetä ijtumä kasyi sis, jete segurito que nyunhyajpa kasyi kä'sku, igual mi'syu' nomas ques nta mismota'p y es este no mas que je tuwi ijtu ijtu metza metza o tuka raza ko'k, je tuwi mäjata'mpä, ijtu tze'ta'mpä j tuwi tambien este jiko' y je mi'syu' jete raza tzye'tyampäti, ntaje mäjata'mpä mas mäjata'mpä' tuwi' jete si jete cuidatzäjkyajpatä cuidatzäjkyajpa täk y tzu'kä' mejor wojyajpa, jenyankä'.